Tevixnate ñajani, xhinale ndaxhiko xhiloi lokani choko na'a, ta'a talai uu filate ujun ité eki telaxkuilo tenkua nantá takuixlo taka lontainá.